والله يا صاحبي، ما أقدر أختار بين التمثيل والتأليف، بس لو سألتني عن الحين؟ بصراحة أحب التمثيل أكثر، إحساس إنك تجسد شخصية غيرك وتوصل مشاعره للناس مالو وصف يعني كإني أعيش حياة ثانية، لكن صعب أسوي مقارنة بين الاثنين كل واحد له متعته الخاصة، بس لو اضطريت أختار يمكن التمثيل بيكون أقرب لي شوي، بس فكرة إنك تخلق عالم كامل من خلال الكتابة شيء يعجبني أكثر.